Iran jaenungavi, arakurenda, yaendu yave kia ïmïariyave jeireta oajaete araku, ëreï oïme jaereta kïraï omboaja vera jokua araku, jaerämo oiko